Karazagna bonbon ndraiky misy bonbon soufle, bonbon susety, pecto bonbon jok, contratout, de misy karamele, de misy chocolat, de misy silgome.